Pues jun k'o junchkop pues todo chkop ik'o wre' por naturaleza xaya'ken wer' dios todo chkop chkop chkop chkop ik'olik pues el mas bonito el mas are' wu kuk k'o imul inteligente porque a veces ik'o pq'ooj porque entonces ere' wa' más rápido digamos mas pilas a ves ikólik we' verdad entonces chemok'chi' ik'olik pongamos ppogamos k'o kuk a veces a veces ik'obík taq chnoj ik'obik todo igual ik'olik rapidito ik'olik ik'olik wre' quk' entonces k'ok chi wi' kuk kirtij a veces chnoj kirtij rapidito k'olik imul tabien xaq krtij q'oojn son animales chkop verdad y asi k'chi' por lo menos <noise> ik'olik taq wa' ajsik teu wachi' k'owi jun, jun taq k'owi' solo